Buraa jee «hesitation» buraa waagununu, mabaŋ kelek mutitii kelek, aram kelek masaalit kelek, asuŋor kelek, maraarit kelek, zahaawa kelek, abiyii kelek, daajuu kelek, kajaksii kelek, guraan̰ii kelek, kanenbuu kelek, kireedaa kelek, budumaa kelek, zaara, saaraa kelek, goor kelek, mundaŋ kelek, masa kelek, tupurii kelek, gambay kelek, kuukaa, kelek, bulaalaa kelek, daajuu kelek,«hesitation» majiŋay kelek, dagal kelek, ruŋaa kelek, kibet kelek, bornuu kelek, kotokoo kelek, banana kelek, fulaataakelek. Ambororoo kelek, sin̰ar kelek, baksaa, baksaa kelek, marbaa kelek, «hesitation», karŋaa kelek, tuboo kelek, mondogoo kelek, for kelek, maŋalmii kelek, muroo kelek, «hesitation» muroo kelek, daŋaliyat kelek, keeraa kelek, keeŋaa kelek, taamaa kelek, «hesitation» daazaa kelek, day kelek gulaa kelek, ŋam kelk, saara kabaa kelek, faransaa kelek, italiaa kelek, inŋilis kelek, libiyin kelek, ruusiyin kelek, hindiyin kelek, pakistaanien kelek, foorien wirginiŋ kelek, jaapan irginiŋ kelek, turkia irginiŋ kelek. Baŋgaldech wirii kelek, miliiziya wirii kelek cek wirginiŋ kelek, maaliya na wirginiŋ kelek, neejer nak kelek, nijeeriya nak kelek, ifirik sentre afrik wirginiŋ kelek, saylan et kot divuwar irginiŋ kelek, muritaniya wir kelek,«hesitation» chiniwa wirik kelek, almaaniya kelek, iritiriyin kelek, itopiya wir kelek, seralion wir kelek somali wir kelek, ifirik junup wir kelek, kiiniya wir kelek,«hesitation» howanda wir kelek, burindi wir kelek, zenbaabuwe wir kelek, aŋoola wir kelek. Uganda wir kelek, «hesitation» gaanana wir kelek, giinena wir kelek, Senegal nak wir kelek, burkinaabe faaso wir kelek, aasuŋun spaaniya wir kelek, aatika bortikal wir kelek, bireezil wir kelek, chili wir kelek, parak way wir kelek, chilii wir kelek, parakway kelek,« hesitation» irikway kelek, meksik kelek, colombiya kelek, Kanada kelek, teksas kelek, israyil kelek, suuriya kelek, ukraaniya kelek, jermaaniya kelek, polon̰ kelek, span̰ol kelek, rumaaniya kelek, girek kelek, gres kelek, surbahalii kelek, al kelek, aalii kelek.